<audio distortion> Gny hoe mahay raha rehetra zany davy da fantatrinao tanteraky tsy misy fahadisoana zany. Fa misy avao koa gny raha inoanao fa tsy voatery marina, eritseretinao ho hay fa tsy voatery marina. Ka zany hoe mahay tena hoe tena sura tanteraky zany, tsy misy tsy misy.